Jä e <hesitation> e kie’ ree ba ‘ná’, ‘ná ba jö sÿÿ ‘ná’ ba jö dsíí, jö dsii jö <noise> e re ⱥⱥ dxⱥⱥ, kie’ jöto jö sÿÿ jö kie’ ta re ⱥⱥ ka fý xiñó’ e jia’ li xen nóó ki ku’n jö nóó, ree ba nⱥ’, kuro jnⱥ jö ‘naa kie’ li xen jan dso dsii ba kiáá.